Pues neh nikpi ome n itzkuintzitzintih iwan se mistontzin. Pues notzkuintzitziwah, pues yuwak tlacuidarowah, ihkon amikah yawi, kanah tikakis kan amo kipiah itzkuintli ya keh yo yokalakeh ichtekeh porque amo kipiah itzkuintih, aha kemin tehwan yeh nekan omeh itzkuintzitzintih yuwak yeh ps techonnanalkah, asta ya tla ikah yawi kitetexosneki. Aha iwan yeh mistontzin yeh nekahki pues nikpi se pero ye pues ya ompa kinkua kimichimeh, amikah kalakih de kimichin iwan ya tla tikpia mosintzin ye kicuidarohtok.